Ro'na nqaq'arwa chiriij la winaqiib' <hesitation> ro'na q'iij ik'anaq pan qatinimiit choqpa' taqee' choqpa' nawila' choqpa' nab'araj choqpa' nrik'saa janaj entonces reh nak'amam pa wiib' ruu' janaj winaq o nak'uluumja ruu' janaj ik'anaq la <hesitation> la q'orik nq'arja reh nab'anam peet aq'oroneel reh chawat'alii wach la winaq xare' ro'na q'iij qat'aliim ar janaj man nk'uhla ta reh nrat'alii wach junaj winaq naq ruu' cha reh hat wulkaat e wula pach n'oo jal onteera la qa' taqee' pero la qa' taqee' kiroo nawila' pa reh qa'keh ah'uu nak'ulumja pa peet kore'eet re' rino'ooj wi nkamana pa'na ja'ar e kiroo chawila' rino'ooj rikamaniik qa' rukoor nrila' taqee' ruchpach taqee' reh ru'um qa' rukoor nrila' ruchpach je' laa' nrila ruchpach reh ja'ar ruchpach je' tii rixqeel rak'uun taqee' ru'uum re' kiroo chawila' chawat'alii wach kíh la winaq qa'keh uum nak'ulum ja pa <noise>